A dipend da la giurnà che l'as fait, se l'as fait 'na giurnà dë travai, lugicament arive a ca e dövrìe rëpuzete ën poch, se ënvece l'as fait 'na giurnà dë divertiment, al e tüt divers, però arive a ca, magari mi për ezempi m'bütu le patërle cume prima coza e pöi bütu la tüta la tüta da ginnastica e se riesu m'bütu ën po sël sofà a fe 'na pennichella